इ प्यारासुट कहेवाला चिज बरी अचम्मके बाटे, आब एकलाखासे हमनीके सोचम ताब अदमी सब उरसकैये कथीके प्यारासुतके मद्दतसे । आ इ पहिला अदमी सब उरेवाला चिज इ सोच सपना रहे पहिलेके जावानामे त । पहिलेके जावानामे त इ सोचही नसकेका कि अदमी उरियो सकैसै कहके । आब अदमी त जमीनमे बुलैये त ओकनीके कैसे उरी इ एउटा सपना जैसन रहे । लेकिन अभीके समयमे इ सपना सपना नैखे बाटे अभी । अभीके त जावानामे त अदमी सब माजासे उरैये जैसे प्लेने होगेल आ एकपाखासे एउटा इ प्यारासुट होगेल । <hesitation> इहेसबसे मद्दतसे अदमी सब अखूनता उर सकैये चिरै जैसन अपन सपना पूरा कर सकैये । आ प्यारासुटके सुबिधा नेपालमे बाटे कि न बाटे हम्रा नैखे थाह । लेकिन प्यारासुट जैसन पाराग्लाइडिंग कहके बाटे । सेम उसङ्के त नैहे पूरा सेम टू सेम नैखे लेकिन उसङ्के बाटे एकलाखासे प्यारासुट । प्यारासुटके उइहे मद्दतसे अदमी सब उरैये । आ प्यारासुटके हमनीके उच ठाउसे इहे प्यारासुट लगाएके परैये । आ लागाके हमनीके उइहे उच ठाउसे कूदेके परैये । त हमनीके उइहे प्यारासुटसे पूरा चिरै जैसन अपनीके <hesitation> हमनीके लागि कि हमे चिरै बारी उइहे प्यारासुटमे उरैये । आ इ प्यारासुट त बेसी कर्के बिदेशमे बरी चलैये त, बिदेशमे त केतना चलैये । आ जैसे पूलिसमे होगेल आर्मीमे होगेल ओकनीके प्लेनसे डायरेक्टे कुदैये न उइहे प्यारासुटके मद्दतसे नीचा निमनसे कूदजाइये जमीनमे ।